ஆசியாவை கால்நடையாகக் கடப்பது ஒரு மகத்தான சவாலாக இருக்கும், ஆனால் சரியான தயாரிப்புடன், அது ஒரு பலனளிக்கும் மற்றும் மாற்றும் அனுபவமாக இருக்கும். தயாரிப்பு செயல்முறையை நான் எவ்வாறு அணுகுவது என்பது இங்கே. பாதை திட்டமிடல் மற்றும் ஆராய்ச்சி. நிலப்பரப்பு மற்றும் புவியியல் ஆய்வு நான் கடந்து செல்லும் தட்பவெப்பநிலைகள், நிலப்பரப்புகள் மற்றும் பகுதிகள் மலைகள், பாலைவனங்கள், காடுகள் மற்றும் நகர்ப்புறங்கள் உட்பட பாதையின் புவியியலை முழுமையாக ஆய்வு செய்வேன். எந்த மாதிரியான நிபந்தனைகளை எதிர்பார்க்க வேண்டும் என்பதைப் புரிந்துகொண்டு அதற்கேற்ப திட்டமிட இது எனக்கு உதவும். பாதை மேப்பிங் முக்கிய அடையாளங்கள், நகரங்கள் மற்றும் வழக்கமான மறுவிநியோகம் மற்றும் தங்குமிடத்தை அனுமதிக்கும் பாதைகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ஒரு பாதையை திட்டமிடுவேன், அதே நேரத்தில் வெவ்வேறு பிராந்தியங்களில் பாதுகாப்பு மற்றும் அரசியல் காலநிலையையும் கருத்தில் கொள்வேன். வெறுமனே, இயற்கை அழகுடன் அணுகலை சமநிலைப்படுத்தும் பாதையை நான் தேர்வு செய்வேன்.